بەنەزەرەم چێڤێ فرێ هەنێ کە یەک نەفەری، یەک نەفەر ئەگەر باش ئا یەک نەفەرە بۆ تایبەت یانێڤ عەز کەری رەفێقەکەتەنە ئا چێڤێ با. من فرە حەز کەروو مەسەڵەن ئەگەر کەسێڤ رەفێقما یا رەفێقەمەنە موهێم نیا پیا یا ژەنی ئینە کە فەقەت رەفێقوو دەورانی وەشی نەبۆ رەفێقوو دەورانوو ناوەشیچ بۆ. ئەگەر موشکێڵێڤەم هەنە ئەگەر کەموو کەسریێڤم هەن ئێننە ئێتمینانم بۆ پنەش ئێننە پەرمووش پۆرە، ئینە فرە مۆهێما ئێننە پەرموو ئا تارەفیەرە کە ئیسە یا زەنگەش پەی دەو یا بلوو لاش ڤاچوو فڵانەکەس من ئی موشکێڵەمە هەنە، کومەکم کەرە وە ئا تەرەفە دەریغ نەکەرۆ چوون من وێم پاسە کەروو ئەگەر رەفێقەم یا رەفێقەکێم بەی لام وو چێڤێڤش گەرەک بۆ نیازش بۆ تا یاگێ پنەم کریۆ، نا مەڤاچوو ئینە فرە موهێمما عەز کەروو رەفێقەکامەنە بۆ. یۆ ئینەیچە کە هین بۆ ئێ ئێ یۆ ئینەیچە کە ئێنسانێڤ نەبۆ کە رووبەڕوو چێڤێڤ ڤاچۆ کە رووبەڕوو چێڤێڤ ڤاچۆ پەشتەسەر چێڤێڤ تەر ڤاچۆ یانێڤ دڤە روو نەبۆ ئینە فرە مۆهێما ئینە پێم فرە مۆهێمما کە رەفێقەکێم دڤە روو نەبا وە کەسێڤ کە دۆڕوو بۆ دڤە ڕوو بۆ من ئەسڵەن مەتاڤوو چنیش بەر بەروو ئەسڵەن مەتاڤوو نیشانە دەو کە ئێ ئێ موهێم نیە، یانێڤ ئەگەر بەی کەسێڤ، دڤە روو بۆ وە من وەشم نەی چنەش، حەتمەنی حەتمەن سوورەتمەنە نیشانە مذۆ کە چێڤێڤ ئێ ئێ چێڤێڤ دروس نیا چی هینەنە چی رابێتەنە. یا مسەڵەن درۆزن نەبۆ، کەسێڤ بۆ کە ئێتر ئێعتمادذ پنەش بۆ. یانێڤ تۆ ئەگە ئێ سڕێڤەذ بۆ، رازێڤەذ بۆ کە نەتاڤی ڤاچیش بە گرکەسی، تۆ بتاڤی ڤاچیش پا رەفێقەیتە یا پا رەفێقێتە. ئینە ئینە ئێ گرینگا ئینە موهێما عەز کەروو ئی ئی ئێێ ئی خسڵەتێشە با. رەفێقەم، ئەگەر نەباش فکر مەکەروو بتاڤوو ئێ چنی کەسێڤی کە ئینیشە نەبا راسگوو نەبۆ ئێ درۆزن بۆ دڤە روو بۆ مەتاڤوو بوو رەفێقە هیچوەخت

وەڵا یاگێڤە تایبەتە کە موهێممە بۆ مۆهێم پەی ئانەیە کە زنگیما گڕذیمانە موهێمە بیێنە و یاگێڤە وەشە بیێنە مڵکەکەمانا. ئا مڵکما یانێڤ دڵوو گرذیمانە هەن. گرذێما عەزش پنە کەرمێ یانێڤ هەر وەختێڤ بلمێڤە یانێڤ ئەگەر سەرذەو زمسانیچ فرە فرە بۆ ئەگەر زمسانێنە بلمێڤە عەتمەن سەرێڤ مذەیمێ ئا مڵکەیما، چوون ئا مڵکما فرە وەشا نە فەقەت پەی ئێمە. قۆموو کەسوو کاریچ فرە خاترێ وەشیش هەنێ چا مڵکەیما. مڵکەکەما ئینا یاگێڤە کە وەختێڤ دەگانە فرە گەرما چاگە فرە فێنکوو وەشا ئیتر ئەسڵەن حاڵوو هەڤێڤ تەرش هەن ئێتر ئا مڵکما یاگێڤە تایبەتەش هەنە دڵوو گرذێمانە. هەر ەب خاترۆ ئانەیچە قەرارا هیچوەخت نەڤرەشیۆ. ئا مڵکە تا ئێمە گرذێما زینێنمێ ئامڵکە هەر بۆ چوون ئا مڵکە بیەن جۆزڤێڤ جە ئێمە یانێڤ هیچ وەخت جیا مەکریۆڤە ئینا دڵمانە جیا مەبۆڤە ئێتر عێسێڤی هینش هەن حەتا نامیش کە مەی حێسێڤی وەش مذۆ بە گرذیما. چوون گرذیما بەرۆڤە ئا دەورانە، دەرانوو زاڤڵەیی کە ئێندان هیچ عێسێڤی خابش نیا گرذ وەشیا متاڤوو ڤاچوو ئەرێ ئا یاگێ کە گرذێما حەزش چنە کەرمێ، مڵکەکەمانا.